Espejo myesyajpa une', äjtyät nta'ntä mespa, äjtyät tzame yomo'ntät, äj nta't mespa espejo, nä't nä't tzinhu, nä't wäjtzu y nä't ka't juwä nu manh nä manh y ka'nta nta't juwä nä manh, nä't manh ntzäki tiyä't nä manh ntzäki pe espejo ät nta't mespa.